Masak ayam nih ada yang biasa-biasa saja deng ada yang sangat mantap, kalu beta tuh beta masa masa ayam tuh biasa saja. paleng banya beta masa ayam tuh goreng, goreng kan su potong to su potong, rabus dia pung bulu-bulu kan su cabu samua <hesitation> su rabus su masa baru campor deng akang pung bumbu-bumbu baru goreng, goreng-goreng deng akang pung makanang nasi dingin to, ayam itu dia pung lari kasitu jua tuh nasi dingin tuh mo katong kasi makang jua nasi dingin. Dia paleng capat makang nah katong makang ayam jua bagitu, nasi dinging tuh sadap kalu katong makang deng ayam goreng, <hesitation> ayam ayam ini kan daging yang paleng orang banya orang makan, apalagi kalu lebaran lebaran, lebaran-lebaran ka puasa-puasa itu ayam dong potong paleng banya, ayam yang kalu dirumah dong masa tuh lebaran itu seng lari lai kong ayam tumis, seng ayam kua kuning ayam kua kuning. Baru ada katupa to, katupa itu kalu seng lari ka ayam, ikan bakar. Ayam itu kalu dong masa, masa tuh itu dong su potong. Su potong nah su mati, baru dong siram, ada dong siram deng aer panas, ada yang langsung dong rabus deng aer panas biar- biar akang pung bulu-bulu dia lombo-lombo bagitu gampang-gampang par tacabu nah akang kalu su tacabu samua baru dong goso-goso akang deng <hesitation> ini rampa-rampa ni dolo, rampa-rampa nih dong goso-goso sampe su rata-rata samua dong kasi biar barapa detik-detik k <hesitation> baru dong masa. Kalu lebaran seng lari dari ayam kecap, ayam kecap nih masa paleng gampang <noise> paleng gampang bawang mera, bawang puti, rica, kamiri, rica jawa. Nah itu baru dong masa, masa masa campor deng akang, masa baru terahir katong tamba deng kecap, itu kalu katong makang akang deng katup <hesitation> sadap.